Grecia pegua reta jeko yepe jae ápo oajaeteye äpo ifamoso jei supeno porque jaereta arakaeguiema yogueru opaete mbae teatro, mitologia <hesitation> arakae guiemano ireligion ortodoxa jaereta kirai jaereta omboresive gente reta jaeko jaereta arakaeñomai <hesitation> kua tëta jerakua ñomai jekoretano ɨmaguiema